nyein si arok anak anak dung nyein lem mhung amai ai, nyein sapueng deh nyein pakau deh, nyein monopoli deh.. aa nah si' nyein si' slalu anak noi arok

Nan, alut yang eek le' wet alut aa kereta la wan pat tayar. Nah alut pakai eek mai kerja, pakai eek mai belajar, mai malan nah alut nan le' wei eek mat.

Siu hnai wei siu hnai am siu hnai papah ndin aeu-aeu abei.mai belsem nah siu, mitam nah langet nnoi lak dip nah lun.nah lah yah

dong lem aweng amai lok aa aa bantuan ataupun kemajuan nok arok lun lem aweng amai bah kan dong sekitar kampung amai pun sama juga seperti jalan raya aa nok arok aa kerajaan lem aweng amai

si' um long deu nok eek pi embou ai, kangkong nai yah, un bei, um nah long deu yang mlai on arai manam dong era, mlai deh mlun nah yang yang eek pernah embou ngan panai.

Erau nok plabi' wei wan eek lem masa luen mmueng erau sembahyang rra'

Mau dong negara(Aweng rah)amai wai lok pipi sekolah si latap lok nan hmeu, contoh yah sekolah kina, sekola India, sekolah melayo',sekolah International (sekolah belta') lok naan yah

Aa.. warna nok adien wei laan eek adalah warna aa…warna biru. Aa…abien wei la’ yeh

Teknologi nok an ek anok pelabi patau si aro yah nah melalui telefon miton cerita miton berita lat ngan keluarga mak adiu dong kampung nah nan ek pelabi patau ngan aro

Laot maq sekola, nok en cet on eek arok, Maca hmeu lun de’

Yang paling weik nan patau mruk sok' ialah sabun dettol supaya kuman-kuman nok am weik dong sik tapet sik sok' arai dapat breu dengan weik

Lem atol keja nok pi ek aro' ngan mencel-mencel; ko' dut mru' mah', maeu' lem idung, maeu' aa wan satad.

Papa ek laeu’ ek aaa ek am malan ngan lun tok tok ek dong hma saja mai gereja mai sembayang. nah dung an ek aro’.

Lem plu lak nok pi pelabi, ayo siu lem aweng amai alam wei' hnep, lem masa mah' noi nai pro' am yah papah eu-eu hnep.

Kai sii nok laan ek ai, ek lak belajar hmau lun dik, ek lak belajar hmau lun dik hnuung, ek lak aa ek lak wik lek, ek lek hmau lun di'ik abei, ek lak belajar brew, siing ek wik wik lek

aaa lem beieng ma' setiap beieng ma nan pun tam ma alam, dei deh madei macam papah dut gaya' deh lun deh alam dan dut lun nok noi nai supaya anak anak ma noi nai lek papah dut atol lun si taeu ai.

Aaa paling ek wik rah yat lah, wat anak ek lah, aa abin yeh parap mencapai cemerlang lem sekolah yeh parap alak straight A nonoh neh ek lem plabi rah lem yat wan anak

lem ayok anak ek uji masa sekola ek pelpat deh hasil uji yeh ce cemerlang

Buel si wei' la'an eek mlueng ai, am eek wei la'an lue eu' eu' bunga' ataupun aret wan buel noknah eek wei la'an yeh kosong saja. Nah dung buel eek wei la'an yai

In my mind, we take care of our chicken for the rest of our lives because whenever we can, we can sell the chickens to earn money for our children who go to school

lun sik laeu sul lem alek lem rang amai ai aa lei deh. lei deh sik maeu deh aa lei deh maeu deh, hnan lei nah maol maeu anak sul nok nah neh sik sul lem alek

Kai seu eek am eek le papah le hnung am ek papah lek brung lun abei sih hnau eek ai memang nanlah

Nyen sape' ngan menani ngan maret nok wei la'an lem rang nok manah, eek wei la'an menani.

Lem sii pilan ek nok adiuew, ek arok, ek malan, nyen nyen abin deh, supaya ek am mbrol...

Breu' ek wei' laan lem masa ek rah tau, ek wei' la'an kedut putri.

Kai anok si' nonoi ai biasanya kai lun si am wan anok ai, lun si ireng deh mrai noknan cik-cik wan deh, nonoh si amai wan adat ai.

lem nan eek si' nai, sorat ngan songnou nok wan brueng an amai nyel, songnau Bladin songnou Tenhlet

Erau ngan acara nok nan kampong maq eek nai ko’ duet nan acara kawin

Lem lun si nan ek miton kai ek lem ayo et(tusah) ai, toyang wei ek ai..Yah lah nah, ek mai kap toyang wei ek

Lem si kampong aaaa noi nai an leun hantar setiap pastor pastor mai lem kampong kampong leun supaya deh madei' aaa nok wei' wan lemlun nok lem aweng panet panet.

Dei' dei' nyen nok on lun maon, an ko' nyen wan anak-anak lem aweng ek, nyen ayang, nyen ko' para', nyen fual.

longdeu nok patau on eek nal aa Un Bei aa paku pakis pi nah, aa lok lok breu, am eek lek adin deh hnung eek lek lem bahasa Malaysia saja

Lem aweng eek, lem ayo aro dagang am mlai-mlai aro

Naan nyen ngan arang nok ek wei' laan, nyel ball ngan nyen aaa pun.

kai ek ek aa hnan taman ek mrai ek sin pi nah ek bayar la bil telepon ek ek aa kai kai kai kadang kadang ek mei arok business la pakai neh pi neh pakai modal nah ek putar mei lok

Aa dagang si pu'un pu'un an eek pu'un alaam la'eu al, aa pi nah masiew al, pi nah aa alak telor yeh, pi nah kumpul dan masiew.

Bul sii wik eu laan ialah bul masa lun marang sebab yeh ada tradisional sendiri ada labong, ada taa', ada bleu arang

Laot sii yang ek wik laan ai, mei gorok, ek wik laan mei gorok ngajar lun anak anak adiing arok deh wik lu'n kai deh pi rah tau

Masa lem hmueng um aro hmueng na'an sape ya'nah marang adeu um jatun julut um seperti marang solo dan sebagainya.

Ayo' anok mah' sem lem keja nok ek wei' la'an aro' ko'dut rang arai mah' pahat-pahat keja am Nan si sawai.

Harap lepat eek ngan anak-anak eek, deeh wei aheeng piyak

Kai ek lak lek lem ayo eet .lem lun si an ek miton ai kokdut duktun ngan jururawat